د هوا د ککړتیا، وړاندوېینې، کنترول او نورو لپاره د تکنالوژۍ کارول یوه غوره لار ده. د تکتالوژۍ په استمال سره موږ کولی شو انساني ځواک او سرچینې خوندي کړو او په نورو ګټورو لارو یې وکاروو. نن سبا په نړۍ کې له تکنالوژۍ څخه په ډېرو مهم برخو کې کار اخیستل کېږي. پر مختللي هېوادونه د تکنالوژۍ په نوښت کې ډېر مخته دي.